موسمس کنٹرول کرنہٕ خٲطرٕ ٹیکنالوجی ہنٛد استعمال کرُن، یتھ موسمی ترمیم تہٕ ونان چِھ، ہیکن اخلٲقی خدشات پٲدٕ کٔرتھ: ماحولیاتی اثرات، اخلاقی خطرٕ، ذمہ داری تہٕ باقی۔